Ka̱ men, gwen kum yentuum, nda̱ gwen zoom nian, nda̱gwen sekbit, da̱ gwen zoonglat, nda̱ gwen zunghat, nda̱wgwe kungyil luk, gwen kum muduut sen, muop dok nde. Dok la ga̱ pet den tang bi, la ga̱ pet da̱ ga̱ kat daskoom ma̱ tuok nda̱ gwen mai gida, ma̱ na ka̱ men na̱ nda̱ gwen diebal, muop yok ta̱ ga̱n gwa na̱, pe bi ga̱ too ngwa nna̱ ndasa̱na̱ nga̱ kwal ga̱yi, ba da̱ ga̱ nga̱ kwal ga̱yi ba da̱ga̱ na pengwana shini ga̱fe a ngwa buan too ta̱, hai muop tong kwap muop yin hai babu, abin kong duen dem muop tong book la̱ paap war ga̱ too tong muanyi. Loon nna̱ dok too a loon ga̱ dong muop yil man nda̱bi ga̱fe wai ndibi, ga̱n set wai nde ba, ga̱bi ga̱de muop, muop yil muop tong na̱a̱n, long tong yol da̱ na̱a̱n penga̱, tong na̱a̱n tong kwal yin gu na pe nde na̱? Bi ga̱ mang daga bak tong ji liak pang pega̱fe pang hok la̱ wada̱ta, a yit loon ga̱ ta̱, mang ga̱ muan nni Banni ka long pa̱ga̱ a yit loom ga̱ ta̱, ama ga̱ ba nda sa̱na̱ a wuro tong ka teng ga̱ ta̱, ga̱ ke ga̱fe nda̱ gurum tong na ga̱ ga̱ndibi daraja, ko mau ga̱fe ga̱ ga̱ kwap da ko ga̱ wuro? Nda sa̱na̱ ma̱ mai buk yira ndibi shal, nda̱ ga̱ jin nda̱ kwaklak ko wuro, a ga̱sha shell ga̱mai, de yil de na̱an ga̱mai ga̱ ga̱sha kas ba, ga̱mai a gurum bi muk, niefe ni hoom gurum, ga̱she ga̱sa, ma̱ naka̱ men nna̱ muop ya yol, muop sa̱ sa̱ ndaga̱ ga̱me, muop tuot muop shin sa̱, ko ka luu ga̱nang, muop puat ni da̱ duar muop de muop sa̱yi muop vwang da, de muop tuat yi shin aram, de muop tarep yi npega̱ga̱me. Kwal la ta kaluu, ga̱na̱ muop puat npue luudas, muop puat a nda ga̱ ga̱me, de muop tuot i npe ga̱ ga̱me de muop maam i, ka pian la ta ka ga̱ a ma̱ muop hok tong yol ta̱ diami nda̱ gurum ga̱ tong tap ga̱ ga̱nie ndeba. Tong ga̱ man ga̱fe nda̱ ga̱ jong tang nda̱a̱n ga̱mai ba, ga̱ma̱i a ga̱me ko la'a kwaklak, kola'a ga̱ jong, ko la'a ga̱njik, muop ndenga̱me muop shin ko bima̱ ga̱me, la ta luu ga̱ ga̱na̱ su wawul, la ta luu ya̱ ga̱ sun wawul, da̱ ten pue ya̱nni, niega̱fe nda̱ goop nde ba, ga̱de ga̱yil na̱ shini na̱, de muop buki da̱ na pennkong muop iri toop ga̱ tel tuot ga̱yil na̱ nda sa̱na̱ ga̱yil ga̱mai, abi abi ga̱fe muop tang da̱ duo ga̱ fe yil na̱ a yil ga̱fe muop tong buk da̱ tuot, ba too ta̱ pa̱na̱nna̱, muop dok yil iya nkong muop yir, ga̱ foop ba muop yok muop ga̱ zoom, shini yil na̱ ba too, ga̱fe ayil ga̱mai ba yir yil bisect ma̱a̱n long baapi le kek ga̱mai baam lernsek jap kwapda bi gə fe ma̱ naka̱ buk niet pa̱ jap nna̱, ma̱ na̱ka̱ yil lap dip nsa muop, ma̱nlong baam, sa̱ nsa jap, muop baam sa̱ nsau ma̱ nang nda̱ gurum dok a gurum ga̱ jong, ni din tong yol muan. Tong yol kat bi ga̱fe ma̱ naka men gaji yol niet ba, binkwap naka̱ ga̱ ga̱mai ba baam nga̱ dip, ga̱mai mang tong gwuijik, kuma gurum ma̱ jile na̱, mwop dok leng a jap paar men, nda̱ ma̱ naka̱ men, den tong muen paar ma̱ naka̱ men de muop tong kang kek jap muop de muop yili nan. Shini ba yirdem ga̱fe loon ga̱mai ba yir a loon gurum ma̱jik gurum ma̱gik ba liakshal nda̱ ga̱mai ka loon kuma ga̱mai ba warshe ga̱mai ba ni pa̱n la gurumjik, tong ba diem nkang ko muop, tong muen a npen shep ga̱mai diem nkong gurum jik de ga̱n lap loon nka gemai dei pa̱, ga̱mai la̱ muan aden tang dip la ga̱ ga̱ gwen jap biga̱ pe nasara ga̱ pa̱ ga̱ swa walla nda̱a̱n bi nasara. Bishe nda̱a̱n bi nasara ga̱ penka de ga̱n muan pen ka ga̱, garmai la ga̱fe ga̱a ga̱mai, de ga̱ mang ga̱ run nda̱a̱n bihok, tong pen sem ga̱ ma nkwa mang muk sa̱njik run nda̱a̱n, toh, tong ga̱ shin ndang, fe muguran men, ma̱ haka̱ men ga̱ dok hoom muop wan, kuma ga̱njik bawai tong da ba da̱mang a ga̱mai run npe hok ba tong muan ga̱ tang a yam na̱a̱n muk run i, niega̱fe ni liak a ka ma̱ gurum muk, amma a ga̱mai pen ga̱mai ta̱ mung ni run i di toh tong ma̱ shin ndang de ma̱ kat iri tong tiop na̱i niega̱fe men, ma̱ naka̱ men ma̱ dok, ma̱dok ga̱ yok dentei ga̱ pa̱zung ga̱ zoom muop din la̱ buk dega̱nda̱ na pa̱ du yil na̱ shiri. kat ntoo ta̱dongo. Na'an manbiji ta̱ sa̱i naan la ba ta̱dega̱ shepi, mutane na̱ muop yok nyok ga̱ bet ga̱ zoom.